Biness kukurums sun hinjiray ka kukurums lilla kukurums biness ak tarria tarrin hinkurumsiti, ijemma ishian kukurumsatia, miil ishian sun qaqalla aminen ak cholle kurums, duumi akas woishin bare fooft ama ijemma ishian sunum, kuninenii kangaruu, kangaruunenii hinkukurumsitiey, miil ishian jajaba, ka duran gagababa, ka mayyean lilla dedderaa aminen jajabaaduum hin kurumsitiey.